Maša yabii-ĩ yê gahuaa-ã yê maša yabii-ĩ tani daaru. Yoo tîbi nurã gaali yibeniri weke šarmûd-ã gaali yibenuroo halas mbo ôwol-ã guriĩ taŋa kûrturu gaali kezuru wûni-ĩ su naari, imbi taŋa du toori, yoo imbi-ĩ du tooroo basala-ã du toori, yoo basal taŋa du tooroo, tûma-ã du toori yo îyi kînnii su zûnnuroo wekee lôko gaali bahoo basala-ã gunna lôko morčunoo tûm yunuũ šarmût-ã du loburi. Šermût-ã du kînnii bozoo halas darraba kînnii du loburi. Halas to koo weke taŋa imbi hunã halas wô naari yoo saga yunuũ guriĩ tîbii-ĩ su naari. Lôko tîbi nurã gûrduru gaali gûrduroo halas ada nurã četu kubo ndurã gaali kesidiri, sufura ndurã kûrtuduri mašandiri kuba-ã kesidiri, yî yadiri, šahi ndurã kulo čî yaduroo halas to koo to jiladu tani tîbi nurã yaabii-ĩ yibenuroo daaru. Tîbi nurã tani zaga daarã yibeniri. Yoo sûgu-ã tidedi anja gunna sûgu-ã du čî maaroo halas tîbe nurã yibenuroo buri. Tîbe yigaa-ã de tani daarú to koo. Zaga tani daarã haŋiri buri, tani môori sûgu-ã tidedi anja nurã kûrturi yoo tani môori ladai nurã du tûsi, tîbe čûse čûse yibeniri. Lakîn mataamma tidedoo yunu guru tani owor nurã daarã haŋurú te jiladu tani tîbi taŋã yibenuroo, tani lau čûsu to koo. Ada-ã mannu tîbi tani yibenirĩ barayindi, tîbi gudi de dakurú. Tîbi yiga čîkã de gali gunú. <hesitation> tunda maša tundaã yaabi ndurã du yibendiri budiri, ada-ã ndurã četu. Yoo lôko buduroo halas ada-ã mannu kînnii ñakindi. Lôko ñakundu yerčindoo girai kurhan-ã tûrri. Lôko kurhan-ã tûrru lidoo, metir hundã yaabi-ĩ du čî. Metir-ã karayihidoo halas togo dûnogi tohoo halas yî hunã tigesoo yiga šariya-ã ada-ã četu tûrri abi. Lôko abi hundã činakoo halas yabi-ĩ to koo lidi. Dugusu na ni ñakindi. aša-ã mannu tunda môore-ã yibendiri. De kafê de tunda tîbi na de dakurú wala tani wala ada nurã gunna uũ. Sûgu-ã nderoo yina šiša šiša yina owor numa daama bes kohuĩ. Kôi turo mataamma ndedoo ai daaru nũwo, ai yugó čindi. Yugó čindoo saga zaal njendi illa môori niri yaabi numa anja numa gunna yibeniĩ. Yo tîbe numa gunna unda yibeniĩ, ada numa četu mašaniĩ yerdiĩ to koo to gali înša Allah Maša gahuaa-ã miškilaa hunã bui. Kôi turo gûroni mundu, kôi turo na imbi hunã mundu. Kôi turo naa čûsu gunú, buwo mannu so kiši hi njeni te jiladu tani dee lakîn gahua-ã de daarú to koo uũ. Anna ôsurda haŋuroo mannu tani môori tîbe nurã yibeniri. Zeke daarã yibeniri, šiša šiša gunna yibenuru yerã anna, anna ôsurda lidoo mannu gaali tîbi gali yeri wala zogo kiši čizendi wala zogo a koo wala a koo. Tîbi hundã gaali yibenuru lôko yeru čubudoo halas maša-ã gunna yibenuru yeri lôko yibenuru yenuru čubudoo <hesitation> šahi hundã mannu kulogo kûrturu yeri. Tani maša taŋaã kuba taŋã yibenuroo daaru. Anna ôsurda lidoo, kummaã sûgu-ã tidedi. Sûgu-ã tidedoo kummanu anja-ã maaru tiroo halas gunna yibenuru yeri. Lôko yibenuru yenuru čubudoo halas kuba-ã yigisudoo šahi hundã čadoo yoo tunda kînnii wendiri. Lôko gaali wenduroo halas anna-ã mannu bosidi čûo, tani mannu tobuzi tîyi halas saga wô dûnogi tohoo saga yunu gudi yibenuru yeri. Maša šiša šiša mundu čûo. Yoo pîpza na yibeniri, yoo yunu hôbza na yibeniri, yoo fuŋgasa na hidiri, yoo dûwede na kuhuru yeri, yoo tîbi koru mannu kohuru yeduru čubudi. Yoo anna-ã zogo <hesitation> dugusu lidoo mannu yunu tani yunu yibenuru yenirĩ de haŋiri yaabi-ĩ du čî bes. Uũ anna-ã guru ôsurdo dugusu lidi. Dugusu lidoo kômma su yerduru tîbe hundã gunna yibenuru yeri. Walla gahua-ã tidedi walla ndî baraniri. Yaabi taŋã du bes anja nurã gunna tari. Gaali yibenuru yenuru čubudoo lôko halas tûgohu yerčindoo mannu futur hundã gaali yibenuru yendiri. <hesitation> gahua de tani tidedú uũ gahua de tîbe hunã de gali gunú. Anna-ã mannu wura yeri uũ. Aũ gunna gunna tîbi hunã yaabi hunã du yibeyunoo gali. Tîbe gahuaa-ã de miškila hundã mundu. Uũ aũ gunna gunna mannu yaabi hunã du yibeyi čuboo gali. Yo aũ anja hunã yaabi du yugondunaá mannu sûgu-ã mannu anja mundu du čûo. Ndigiri unda môori mau niroo gunna hamstašir dêgige êširin dîgige kor tîbe numa gunna unda môori yibeniĩ. Saga čûsu hunã mannu unda hananiĩ. Uũ Anna-ã lidoo mannu čûsu hunã aũ adi ladai hunã gali yibeyini čindi to gali. Gahua ndedu saga mbî hunã mundu čindi, gîloni kînnii čindi, gîloni bu čindi, to gunna miškila bu. <hesitation> Te jiladu aũ gunna gunna mannu haduru yeri. Tîbe hunã mire môoore yaabi hunã du yibeyinoo čûsu hunã mannu mire hanayini <hesitation> anna-ã lidoo mannu čûsu mura hanayindi to koo aũ gunna gunna wor yeri. Tîbe gahuaa-ã ndu koo yibeyindi mannu hanandurú. A a kôi hundã bôli walla, kôi hundã saltê walla ndû mannu hanandurú te jiladu tunda môore yaabi tundaã tîbe-ã yibenduroo gali to koo. Tîbe gahuaa-ã to koo čûsu mannu gunú <hesitation> yunu duyi njenoo, kuĩ mannu tunna hanandurú. Ndî yogusidi, ndî yogusidi, wuna yogusi te mannu gunna hanandurú. Kuba yigesidi walla yigesidú, walla gurimmi yigesidi walla yigesidú gunna hanandurú. Te jiladu yaabi numa unda môoori yibenuwo owor numa mannu gaali bozu čî lakîn mura yibeyindoo miškile. Te jila ŋadu hatiri aũ gunna, gunna mannu wur yeri. Tîbe hunã mire môoore yibeyinoo gali, uũ de môori hananiĩ, ŋga koo zaka ŋga koo kohiĩ, ŋga koo yerdiĩ, ŋga koo nobuzi anna-ã lidoo mannu ŋga koo tîbe yeniĩ, ŋga koo tûba kohiĩ to koo gali. <hesitation> Te jila aũ tîbe gahuaa de tani daarú. Wala šahi gahuaa wala tîbe gahuaa gunna tani daarú. Ille tîbe taŋã kubaa bes yibenuru. <hesitation> Te jila gunna anna-ã gunna tîbe gahuaa yusopu. Tîbe nduma budũwo gali <hesitation> wala gîleni mundu tokiĩ wala mbi mundu tokiĩ. Yo anna-ã gunna nû woša docta yidadã te jila, <hesitation> imbi-ĩ mundu mannu gali gunú, gîleni mannu gali gunú. Yoo anna sukar yidadã mannu sukar munduo gali gunú. Te jila unda môori yaabi numa du kohumoo gunna yunu numa gunna mêzir na gali gaali hananiĩ. Te jila nuhatiri.